ошақ иесі әйел жұмыс істемей үйде отырғаны жөн дейтіндер баршылық
жоқ істесін бірақ өзге де міндеттерді орындап үлгерсе
қазіргі қым қуыт тірлікті екінің бірі үлгере алатынына күмәнім бар
қателесесің үлгергені бір жөн әйел жұмыс істемесе қазіргі ер азаматтың барлығы өздері ақ отбасын асырауға қауқары жетеді ме
сіздермен бірге пендеміз ғой ток шоуы және оның жүргізушілері олжас сайлаубекұлы және гүлнәзия жалғасқызы армысыздар
жолшыбек мырза ыыы студиямызға қош келдіңіз
ыыы ана деген әйел деген ііі бала тәрбиесі ошақ иесі деп айтамыз
жалпы ол жұмыс істемей үйде отырғаны дұрыс па
енді біз бәріміз анадан ы туылғанбыз
сондықтан анадан туылғаннан кейін біздің қазіргі ата ананың бәрі баласын қызын оқытып жатады
оқытып жатқаннан кейін ол қыздары жұмыс істемей жатса үйінде ыыы үй шаруасымен айналысатын болса оны неге оқытамыз неге білім береміз
сондықтан қыз баланың ананың бәрінің жұмыс істеп мына қоғамымызға ы үлестерін қосқанын мен дұрыс деп санаймын
енді үйде отырған ыыы әйел ол білімсіз деген сөз емес шығар
үйде отырған әйел білімсіз емес
бірақ өзінің ыыы санасын әрі қарата арттыру үшін ел мен қоғам қоғамдық мәселені ары қарата шешуге белсенді қатысуы үшін
әйелдердің мен осы біздің еліміздегі рөлі өте мықты өте кең деп санаймын өзім
әйел болғаннан кейін дүниеге нәресте әкеледі ғой сондықтан сол баланы қазір көп бізде қоғамда кездесіп жатыр ғой қазіргі уақытта
жаңағы баланы бірге толар толмастан жұмысқа шығып кетіп жататын кез болады
сондықтан ол бала барады да кейін өсе келеді аурушаң болады жаңағындай есте сақтау қабілеті де нашар болады
ііі әлсіздеу болады сондықтан дұрыстап емізіп ыыы дұрыстап өсіріп және тамағын беріп және баланы сол оқу бітіргенше күтіп сол үйде баланың күтімімен айналысқан дұрыс деп ойлаймын мен
баланы таба білсең оны баға да біл дейді ол баға білу деген ол жалғыз жаңа ыыы ақшалай жағынан экономика жағынан емес ол баланы бағу жаңа мына кісі дұрыс айтып отыр өсіру оның денсаулығына көп маңыз беру
ана үйде отырса соның бәрін қамтып отырады үйдегі барлық жаңағы ыыы жолдасы болсын бала шағасы болсын экономика болсын ыыы психология болсын бар жағынан
ал енді ол екі жаққа бөлінгеннен кейін оның сапасы не анда не мұнда болмай қалады да
балалардың көбісі жаңағы құмар ойынына ы келіп кетіп жатқаны дала ыыы тәрбиелеп жатқаны ол жасырын емес
бізде көп балаларды қазір ата ана емес дала тәрбиелеп жатыр
мектептен жаңағы шыққаннан кейін көңіл бөлінбей жатыр ғой сонда көңіл бөлінбегендіктен
сондықтан мен ойлаймын енді әрине егер ііі ақша жетіспей жатса онда амал жоқ әйел адам жұмысқа шығады
бірақ енді күйеуі толыққанды оны асырап отырса семьясына жетіп отырса ақшасы әйел адамның әйел адамның үйде отырғаны дұрыс
мен жұмыс мен жұмыс істедім бірақ мен төрт балам болғаннан кейін мен ііі балалар мына ііі кәмелеттік жасқа келгенде өте қиын болады да
сол кезде мен жұмысымды тастап қазір толыққанды өзім үйде бала шағам сізге жолдасыңыз талап қойды ма үйде отыр деп әлде өзіңіздің шешіміңіз болды ма
і біріншіден жолдасым талап қойды сен үйде отырғаның абзал деді
өзіңіз сондағы өзіңіз ыыы жалпы отырғыңыз келмеді сонда иә
жоқ келді мен неге і қай әйел болса да үйде отырғысы келеді
үйдің жаңағы тамағын істеп үйін тазалап жуып ы бала шағасына қарағысы бірақ әйел адамның иә өзі сол
ол табиғаттан ол жаңағы ыыы не еткен этот алланың өзі не еткені шығар табиғаттың да жағдайы өзгерді ғой
қазір заман басқа заман басқа
қазіргі мына жастардың қаладағы өмір сүруі мүлде басқаша мысалы
сіз үйде баламен отырған кезде күйеуіңіз сіздің жағдайыңызды кейде жасай алады кейде жасай алмайды
пәтер ақыға төлеу керек
баланың тамағы сол болғанда күйеуі қиналуы мүмкін
мен өзім ерте он сегіз жасымда күйеуге шықтым
осы таңғы дейін мен он диплом даже он бірінші диплом иегерімін былай айтқанда академикпін
докторантпын иә үш ғылым магистрімін мысалы жеті бакалавриат бітірдім иә
мен ііі үйлендім үйленгенмен оқыдым иә
меніңше ол бәрі адамның алып жүруіне байланысты менің қазіргі таңда үш балам бар
алды алтыншы класс оқиды кішкентайым бірінші класқа барады иә
барлығы да үздік оқиды
оларды да игердім жұмысты да игердім
роддомнан шықтым екінші күні бірінші ы баламмен бірге ы жұмысқа бардым мен өзім директор болып істедім оқу орнында
иә үйге барып бала үйге кешке барды роддомнан шыққан
меніңше ол ондай ешнәрсе бәрін бар нәрсені алып жүруге байланысты
ол мен мынаған өйте алмаймын мен бүйте алмаймын деген ол жай ғана сылтау
егер адам бәріне үлгеремін десе аз ұйқтайтын болса көп оқитын болса көп ізденетін болса иә өзін дамытуға тырысатын болса онда тұрған ешнәрсе жоқ
әйел үйде отыру одан менің балаларым кем болған жоқ одан менің балаларым ауырған жоқ
мен бұл жерде былай былай ойлаймын мен жалпы былай ойлаймын
ер азамат иә әрине біз қазақта ер азаматымызды бір саты жоғары қойған сондай қазақпыз иә әрине
оның жолы әрқашан да бір саты жоғары жүреді
дегенмен де өмір болғаннан кейін біз ііі жаңағы кез келген жаңағы риск дейді ғой соған дайын болуымыз керек
мысалы бір болыватады отбасылардың жарлары мысалы автокөлік мысалы енді құдай сақтасын ғой беті аулақ
иә сондай жағдайлар болып қалған кезде әйел бала шағасымен шиеттей балаларымен қалады
егер әйел үйде отырса не ол жұмыс істей алмайды қабілеті болмаса ал ертеңгі уақытта оның балаларын кім асырайды кім жетілдіреді кім оқытады
ең бастысы бұл әр отбасының әр әйелдің өзінің психо физиологиялық танымында өзінің түйсігінде
кейбір әйелдер отыра алатын да әйелдер бар отыра алмайтын да әйелдер бар
бірақ қазақ атамыз айтқан ғой бір әйел бір қолымен бесікті тербетсе екінші қолымен әлемді тербетеді деп
сондықтан ол әйелге қатысы не қасиеті бар оның
онсыз да заңмен ақ қарастырылған ғой әйел босанды ма үш жылға дейін отырса отырсын отырмаса өзі білсін иә
отырса оған көмек беріледі
бірақ оған дейін біз әйелдердің отыра алмауында
өйткені мен жуырда ғана басқа қалаға барып келдім
ііі жаңадан бала босанған
бір екі жыл болғандары бар үш жыл болғандары бар
мүлдем үйде отыратын сонау жылдар бойы үйде отырып қалған әйелдермен жұмыс істеп келдік
сіздер түсінсеңіз ғой сол кездегі әйелдердің информацияны жайдан жай қабылдай алмауында
олар қабылдауға ы тіпті жаңағы ресурстары да жоқ түсінесіз бе
олар мына ы үйде отыра келіп тіпті кітап оқымайтын әйелдер бар
ер азаматтардың пікірінде олар ыыы жұмысқа кірісіп кетсе баланың тәрбиесіне көңіл бөле алмайды дейді
ал енді қараңыз біз соншалықты уақытымыз өте аз
тіпті түс кезінде балаларымызды көрмейміз де кешке ғана кішкене бір бірімен жетіліп келе жатқан балаларымыздың өзімен қазір қараңыз соның өзінде біз оларменен олардың ойын дамыту үшін ауызша есептер беріп
тілін дамыту үшін сөзді дұрыстап беріп тәрбиенің негізін оттың басында сол жаңағы дастарханымыздың айналасында отырып ақ сіңіріп отырдық біз
осының барлығына үлгердік
кейінгілерде етік тіге алмаған біз таңдайды дейді меніңше қазіргі жастардың көп айтатыны ыыы
уатсап қарап отырады қайдағы кітап иә қазір ондай потенциалы жоғары жаңа өз өзіне сенімді тәрбиенің де отбасының да жауапкершілігін ала алмайтын қыздардың кездесетіні өкінішті әрине
осы жерде ер азаматтарымыз көп отыр ғой айтып кетсеңіздер айтып кетті ғой осы ыыы әйелдер үйде отырмаса балалар бұзылады неше түрлі салаға кетіп қалады ы жаңағы неше түрліге ұшырайды деп жатыр
сондықтан мен айтайын деп отырғаным ол баланы тәрбиесіне байланысты отбасындағы
сен байлап отырып қасыңда отырып байлап отырып ыыы оны сабаққа жібергенде сен қай ортада жүргенін сен білмесең
қай кіммен араласып жүргенін білмесең
ол қасыңда әйелің үйіңде отырсын сыртта отырсын ыыы қасында жүрсін азаннан кешке дейін
ол баланың сол барған жердегі тәрбиесіне байланысты
сол баланы келген келген кезде үйде сұрап кешке қарай ыыы жаңағы отбасымен қосылып ыыы дәм шай ішіп отырған кезде солардың бәрін сұрап біліп отырсаң
сонда сенің оны балаң да тәрбиелі әйелің де бәрі дұрыс деп ойлаймын мен
гимназияда мысалы мен мұғалім болып жұмыс істедім
сол кезде мұғалім болып жұмыс істеп жүрген кезде мысалы мен естідім ііі завучтан жаңағы ыыы
нелер бар ғой жаңағы директорлардың орынбасарлары сол кісілер сол кезде айтып отырды
ыыы осылай бүкіл әркімнің балаларын тәрбиелейміз деп жүріп өзіміздің баламызға қарауға уақыт жоқ
ертең балам ыыы жаңағы бірінші класқа барайын деватыр ал мен болсам мына жерде өзіміздің немен жүрмін даже оның бірінші класқа баруына да бар ғой не қатыса алмайатырмын деп сол кезде ол бала содан барып маған ешкім көңіл бөлмейді деген де ой болуы мүмкін
иә екіншіден жаңағы бізде көбіне жаңа ер балалар ыыы семьясын асырай алмау мүмкін деп жатырсыздар ғой
сол кезде көбіне неге бізде қазақта мектепке барсаңыз жүз і әйел мұғалім жүреді де бір төртеуі ғана ер мұғалім
сондықтан көрдіңіздер ме а жаңағы оқыған ы қыз бала студент болып жаңағы оқысын білім алсын
бірақ кейін сол білімін үйінде отырған баласына жұмсаса да ана ұлды оқытса дұрыстап сол кезде бізде білімді ер азаматтар көбейер еді сол кезде семьясын асырай алар еді
білімді азамат ол семьясын асырайды
сіздіңше егер егер міне қараңыз әйел і адам үйде отыратын болса ол ер азаматқа қосымша стимул болады табысын молайтуға деп отырсыз ғой сонда иә иә солай
сонда сонда ер балаларды ол тәрбиелеп шығарады және кейін ол ер бала өзінің әйелін де солай семьясын жаңағы бала шағасын да ол өйткені тәрбие алып шыққан бала ғой білім алып шыққан бала
сондықтан ол өзінің қалай да өзінің семьясын бағады түсінгенім бойынша сіз әйелге жұмыс жасатпайсыз
бала бала бақсын бала бақсын дейсіз
әйеліңізді бала шағаңызды толыққанды қамтамасыз ететініңізге сіз сенімдісіз бе
мен сенімдімін денсаулық берсін аха
сіздің сол ниетіңізге жетіңіз
а бірақ сіздің жаңағы үйдегі жеті жасқа дейін алып келген балаңыз тағы да әйел адамдардың қолына барады
бір жағынан аллаға шүкір қазіргі барлық патриоттық қанша бізге қазақтың келешек азаматына қандай білім тәрбие керек дәл қазіргі кезде оның негізі мектепте бар
бізде психологтарымыз бар
қанша тәрбие ыыы жұмысын алып жүрген азаматтар бар азаматшалар бар
осының барлығын сіздер мектепке тапсыруға ыыы толық сенімде болуларыңыз керек
а үйдегі ата аналық міндетті оны әрине сіз қаншалықты тамақты ішуді ұмытпайсыз сол сияқты сол тамақтың айналасында отырып жаңа айтып отыр
келіншегіңіз босанды жарты жыл бір жыл отырды дейік жұмысқа шығамын деп айтты шығамын дейді
сізге айтпайды мен сені тыңдамайды мен жұмысқа шығамын сіз не істейсіз
мен енді оқыған тоқыған адам болғандықтан мен оған барынша түсіндіруге тырысамын
құрбыларым бәрі жұмыс істеп жатыр мен олардан кем болғым келмейді дейді балам бала бақшаға беремін дейді
жоқ мен келіспеймін ер адамды аттап ажырасуға дейін барасыздар не істейсіз
жоқ мен сол себептен айтып тұрмын ғой гүлнәзия сен азаматты жаңа ғана үйлендіріп қойдың да бірден ажырастырып қойдың
енді ондайдан алла сақтасын

азамат сенімді отыр сен алдың да сен алдың да оған күмән ұялатыватырсың үйде отырған әйел қараңғы болып кетеді үйде отырса шашы жалбырап кетеді оның бәрі өтірік нәрсе ол адамның өзіне байланысты иә
ана мектепте мұғалімдерді көремін кей кезде ше не маникюрі жоқ

өзі еркек сияқты өзі жұмысқа қарай
соны айтып отырмын ғой сондықтан жаңағы үйде отырған әйелдер
сіздер үндемей отырсыздар дұрыс емес ол
жоқ мен менің менің менің ойымша егер әйел үйде отыратын болса қазіргі заман жиырма бірінші ғасырда техника дамыған заман
кез келген ақпаратты үйден шықпай ақ алуға болады әрине
кез келген ол әйелдің өзіне байланысты деп ойлаймын ол үйде отырса
осы жерде айкеннен сұрағым келіп отыр айкен ііі сенің ы менің білуімше сен егерде жолдасың сені толыққанды қамтамасыз етсе сен үйде отыруға қарсы емессің иә
әрине кез келген қыз келіншектер егер өзінің ыыы отағасы барлық жағдайды жасайтын болса баласына да келіншегіне де барлық ыыы материалдық жағынына көмек беретін болса өте қарсы емеспін
сен қай оқуда оқисың қазір
мамандығым журналистика саласы журналист иә
ертең болашақта әйкен төрт жыл
алла бұйыртса осы жылы бітіремін
жұмыс істегің келмей ме
әрине істегім келеді өзімнің сүйікті мамандығым айналысу ол ыыы ертең карьера қууға да немесе үлкен мансаптарға да жетуге де септігін тигізеді
ал егер де отырасың деп ііі тиым салатын болсаңыз ол біреудің отын өшіргенмен тең болады негізінен өшірмегеніңіз дұрыс
бір екі жасқа дейін баланы тәрбиелесін
ыыы бірақ одан кейін одан кейін тыйым салудың өте керегі жоқ
мен қараймын қазіргі азаматтарға бірақ сенімсізбін
қоғамда біздің әйел адам жанұясына да қоғамға да өз пайдасын келтіруі керек
яғни бұл жерде біз ы айтып отырмыз ғой әйел адам тек қана жұмыспен айналысып кетуге болмайды
мысалға үйде балаға қарайтын адам болып жатқанның өзінде де
бала әр уақытта да тәрбиені қажет
біз жоқ кезде де тәрбиені қажет етеді
сондықтан бұл жерде жан жақты қарау керек
сондықтан баламен тығыз жұмыс жасау керек звондап қалай балам жағдайың жақсы ма
осы жерде ше мен ер азаматтар үндемей отырғанына таң қалып отырмын неге сөйлемейміз
сіздер пікірлеріңіз қандай болашақ жарларыңыз жұмыс істегендерін қалайсыздар ма сөйлейміз
қарапайым ғана бір сөз айтайыншы қарапайым
мысалы біз қазір алпыстан асып кеткен адамбыз
жаңа мына кісі де айтып отыр
алпыс жылдық тәжірибемді айтайық қырық жылдық
қоғамда болып жатқан жағдайда ерлі зайыпты адамның екеуі бірдей жұмысқа шыққан да отбасының берекесінің жақсы болатыны
одан кейін балаларының өте тәрбиелі өте үлгілі болатындығына менің енді жалпы адамдар демей ақ қояйын өз басымнан өтті көріп жүрміз
қысқаша дедің ғой өзім мен өзі дәрігер
мысалы үшін бір елу алпыс болатын болсақ осы ерлі зайыпты екеуі бірдей жұмысқа шығып жүрсе біреу үйге жұмысқа шықпаған адам болса әйел болса кейін сол бізге арман қылып айтып отырады
сендер де не арман бар екеуің бірдей шықтың жұмысқа
қоғамды білдің балаларың да құтты өздеріңе ұқсап өсіп ер жетті
мен отбасы ошақ қасы тұншығып қалдым деген сөздерді айтады
сонда енді тұра тұрыңыз мен сөйлеп болайын тұра тұрыңыз
дәл қазіргі қоғамда дәл қазіргі жағдайда сіз секілді үйге отырып аламын деген адамды мен өзім жақтыртып тұрғаным жоқ не үшін
қазіргі қоғамда қызымызға келіндерімізге не үшін еркіндік бермейміз жұмыс істейміз десе
әйелдің құрамы ерден де жоғары деп түсінемін мен
ерден де арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс
әйел жұмыс істеуі керек пе істесе қандай жұмыс істеуі керек бағдарламаның келесі бөлімінде әрімен талқылайтын боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз бүгін і әйел үйде отыру керек пе жұмыс істеу керек пе тақырыбын талқылау үстіндеміз
әңгімені әрмен жалғастырмас бұрын экранға назар аударайықшы
бір қолымен бесікті бір қолымен әлемді тербеткен нәзік жандылар тағы нені тербетеді деп сұрақ қоямыз осы күні
жұмыс кәсіп бизнес ақша тағысын тағылар
ықпалды ханымдар бүгінде күн санап көбейіп келе жатыр
әлемдегі ең бай бикештердің есімдерін естиік
парфюмериялық империяның ханшайымы лилиан барттенкур байлығы отыз алты бүтін оннан бір миллиард доллар
әлемдегі ең ірі сауда желісінің иесі элис уолтон
оның байлығы отыз екі бүтін оннан үш миллиард доллар
ал ең танымал кондитерлік компанияның иесі жаклин марстың байлығы жиырма үш бүтін оннан төрт миллиардты құрайды
негізі дұрысында әйел адамның орны үй отбасы шаңырақ
бірақ заман басқаша қазір
заман басқаша қазір мамандықтар көп
ыыы тек қана әйел адамның қолын қажет ететін мамандықтар бар
ыыы отбасына кім қаражатты көп әкеледі ол мейлі әйел болсын ер азамат болсын оның ы ісі үстем болады
яғни ол ісінің үстемдігімен ісінің іскерлігімен өзінің ііі мол қаражат табуға екінші өзінің сыңарынан сыңарына қарағанда мол қаражат табуға жол ашып тұр да өзіне мүмкіндік алып тұр
олай болатын болса болып тұрған адамның мейлі ол әйел болсын мейлі ол ер болсын сөзі де үстем болады
әсілінде іскер қыз келіншектерді темір әйел ретінде елестету тренді қалыптасып кетті санамызда
десек те кәсіпкерлікпен айналысып жүрген бикештің бұл ретте өз ойы бар
кәсіпкерлікке барамын деген ыыы қыз келіншектердің алдында туындайтын ыыы қиындықтары ыыы ер азаматтармен бірдей
дегенмен әйел адамға бір қадам көмек көптеу керек
себебі ол ең бірінші өзінің бас міндетін ана ретінде жар жолдас ретінде ала жүруі керек
статисттерге сенсек бүгінде бизнеске бет бұрып кәсібін дөңгелетіп отырған нәзік жандылар саны артуда
әйтсе де бұдан әйел затының негізгі миссиясы ақсап қалмайды ма деген орынды сұрақ туары сөзсіз
жауабы сізбен көрермен
аяулым мұратқызы әсем жайлаухан айбек тынбаев пендеміз ғой ток шоуы
жаңа сюжетімізде айтылып жатыр ыыы
әйел адам үй шаруасына да бала тәрбиесіне де жұмысқа да үлгеруі керек дейді
қазіргі қазіргі уақытта жігіттер жігіттер жауап берсінші
қазіргі уақытта сіздер ыыы қыздар әйелдер үлгереді деп ойлайсыздар ме сенесіздер ме
қазіргі жағдайда әйелдер бұрынғыдан да жақсы үлгереді
өйткені қоғамның түрлі түсті дамуы әр қандай нәрсе және мен бағана сөзімде айттым қарапайым нәрсе алып айтайық деп отырмыз
қазір кір жуу деген нәрсе әйелге қазір өзі тағы бір әйел секілді сол үйде тұрған бір автоматский не нәрсенің бәрі
ол келген әйел адам келеді де қажетті нәрсесін соған сала салады енді бұрынғыға салыстырған кездері нәрседен
тамақ істеу болсын бірақ сол әйелдің өзінің отбасына деген ііі махаббаты семьясына деген махаббаты
ы оған енді ол енді әйел адамның ер адамнан гөрі жұмысының ауыр екені дәл осы жерден белгілі болады
далаға шығып жұмыс істегенде қайтсе де күйеуінен бес сағат алты сағат артық жұмыс істейді
танертең ерте тұрып күйеуіне шай қайнатып беруі керек өзі бірге тамақ ішуі керек ал одан балаларды киіндіріп
міне қараңыз сіз жаңа айтып отырсыз таңертең ыыы тұрып шайын беру керек дейсіз ол таңертең тұрып шайын береді балаларын барлығын шығарып салады
күндіз бойы жұмыста жұмыс істейді
жұмыста қандай күйзеліс болатынын оның кім білсін мүмкін жұмыста біреумен ерегеседі ол бәрібір жүйкесіне бір әсері болады кешке келеді
қайтадан күйеуіне тамақ істеу керек беру керек балаларына тамақ істеу керек оларға көңіл бөлу керек
одан кейін оның ыыы жүйкесі тозып кетпей ме одан
жүйкесі үйде отырғаннан гөрі далада жүрген адамның жүйкесі өте жақсы
рухани азық алу жақсы мен жаманды білу үйде отырып кешке шейін балалардан бері
асырып айтайықшы ы белшесінен батып отырғаннан гөрі жаңағы қоғамды көріп жұмыс істеп ақшасын тауып мысалы үшін
әйел ыыы жай беталды отыр деп ше
бір еркек әйелдің істегенін істей алмайды уинстон черчильдің айтып кеткен сөзі бар лучше править наций чем воспитывать четверых детей дейді
сонда бұл жерде төрт баланың тәрбиесі бұл бұл өте үлкен маңызды нәрсе
біз барлығына жаңа айтып отырмыз ғой
жұмыс істеу керек әйел төрт те бес сағат артық жұмыс істейді деп айтып отырмыз сіз қалай ер адам түсінбейді деп
морально психология жағынан физический жағынан әйел барлық жағынан қамтамасыз етіп отыру керек те
сіздер еркек адамға жақсы жұмыстан келдіңіз тамағыңызды іштіңіз жоқ
әрі қарай ол жұмыстан кейін әрі қарай мен өзіңіз жұмыс істедім сіз ойлайтын шығарсыз мен жұмыс істемеді деп
мен бәленбай жыл жұмыс істеген адаммын
бірақ сонда мен өз нәрсе емес ол сіз екеуміздің ортасындағы нәрсе емес қате түсінбеңіз
иә біз ері мен әйелдің жұмысында отырмыз
тағы да бір нәрсені айта кеткім келеді
біз қазір сюжеттерді көрдік қазір қыз балалар барлық жағынан өзінің қабілетін дәлелдеді дүние жүзіне
тағы бір сөз өтті карьера мансапқорлық дейді
мансапқорлыққа жүгірген жетпейді не еді бұйырған кетпейді жүгірген жетпейді дейді ғой
бізде парламентте ыыы ұсыныс болды
ііі жаңылмасам ыыы парламенттегі коммунистердің ыыы коммунистер фракциясы қойған
әйел азаматтардың і қысқартылған жұмыс режиміне көшіру керек деген
яғни олар бала бала тәрбиесіне ііі мына лайықты көңіл бөле алмай жүр деген бұл көтеріліп тұр сонда
өйткені сіз жаңа айтып отырсыз ғой үлгереді бәріне үлгереді дейсіз жоқ ол таңертең жарайды шай берді бірге отырып шай ішті
енді балалары түс кезінде сабақтан келеді сол кезде оны кім тамақтандырады
еркек әйелі екі жыл отырған жанында көрсін әйеліне ұрсады ей сен неғып отырсың анау да сен құсап бала тапты ғой сен неге жұмысқа
әйел адам сол ыыы түскі уақытта кететін болса оған бір сағат уақыт берілді делік түскі үзіліс
барды ыыы баласына тамақ беріп қайтып келгенше ол бір сағаттан артық уақыт кетеді ол жұмысқа жұмысқа кешігіп келеді ол жұмыстан сын естиді
иә үйіне бармаса күйеуінен сөз естиді мұндай жағдайда
осы орайда ахмет келісесіз бе осы мәселеге
менің білуімше сіз әйеліңіз жұмыстағы басшыдан сөз сөгіс естімеу үшін үйде отырғаны абзал депсіз иә біздің продюссерлерімізге иә менің ойымша
әйел азамат үйінде отырғаны дұрыс деп ойлаймын
мысалға сіз айтыватырсыз а таңертең тұрып үйде не істейді деп
сіз сіз айтыватсыз жаңа таңертең тұрып шайын береді деп қазіргі мысалы қазіргі кезде әйелдер таңертең тұрып шай бермейді бірінші боянады
киімін дұрыстайды сол кезде уақыт кетеді дұрыс па
сосын ол ер азаматқа шайын да бере алмай қалады
сосын ер азамат не істейді үй ы жұмысқа барады да кофесін ішеді болды отырады үйге
сіз үйленгенсіз бе
мен үйленбегенмін бірақ әзірге жаспын
сіз сіз болашақта үйленгенген кезде сонда таңертеңгі шайсыз қаламын деп отырсыз ғой сонда
ыыы мысалға менің ата анам бар
ол менің ата анамды қарап үйдегі бала шағамды қарап үйде отырса мен табыс тауып әкеліп отырсам ол табысым ы табысымызды оңға солға шашпай өзі ұстап ыыы барлығына жеткізіп отырса деп
әйел азаматының негізі үйде отырғанын мен дұрыс деп санаймын
мысалға менің де мамам ыыы үйде отырды
папам ы жігіттің жігіттің азығы түзде дейді папамның папасының он баласы болды
оны ыыы менің әжем үйде отырып бақты қазақтар баяғыда жұмыс істемей ақ тәрбиеледі

үй шаруасын мен өйткені ауылда өскен баламын ата анамды қарап ыыы болашақ ыыы ұрпағымның ыыы тәрбиелі тәлімді ііі
сонда сізге жар керек пе әлде үй шаруасын тындыратын әйел керек пе
жоқ барлығына не бір қабілеті жоқ ол жұмыс істегісі келді үйдің шаруасын бітіргісі келмейді жоқ
ыыы айтып отыр ғой отыратын әйел бар отырмайтын әйел бар дейді
сіз оны таптап жатырмын деп ойламайсыз ба жоқ
барлығына үлгеріватса не істейсіз а үлгерсе ше барлығына үлгеремін дейді неге үлгере алмайды барлық әйелдер үлгере алады барлығын жасауға
академик доктор болып отыр
мына қараңыз енді жаңағы айтып жатыр мына кісілер айтып жатыр бір шамалы қосымша айтып жіберейін деп отырмын иә жолшыбек мырза

өздері ертең ыыы қыз баласы болады мұның да қыз баласы өседі ол қыз баласын оқытады мектепке оқытады одан кейін үлкен ііі жоғарғы білімге оқытады
содан кейін әрі қарата ол да біреудің үйіне барып келін болып түсер қыз болып түсер әйел болар и ол да отырса
сөйтіп бәрі сатылап отыра берсе мәселе
енді үлгеретін жағдайына айтатын болсақ мен мысалға қызметтес біздің осы бір ііі ұжымда қызмет жасап жүргеннен кейін қызметтес көп әйелдер бар ііі ер қыз балалар бар
олар бәрін үлгеріп олардың мен қарасам шөбере немересіне қарап отыр
ы оған да үлгеріп жатыр жұмысын да істеватыр үлгеріп жатыр
сондықтан әркім өзінің і мен мысалға өзімнің жағдайымды айтып кетейін
менің де өзімнің отбасым бар менің келіншегім бар
мысалға менде төрт балам бар сіз айтывотқандай жаңағы ыыы біз төрт баланы тәрбиелеп отырмын мен бар жағдайымыз бар тәуба шүкір аллаға
бірақ ол кісі үйде отырып көрген емес осы бізбен бірге жұмысқа жұмыстан қатар жұмыс жасайсыздар иә қатар жұмыс жасайды
керемет жеке кәсіпкер өзі жеке кәсібімен біз жұмысын ыңғайлап қойдық
яғни о яғни оның яғни оның жұмыс жұмыс қой жұмыс істеватыр ғой жоқ
мен мына жерде сұрағым келіп отырғаны оның яғни кәсіпкер дедіңіз яғни ол өзінің жұмыс ы кестесі өзінікі сол ұқсатып ыңғайластыру керек
сізбен бірге қатар істеп жүрген сізбен бірге қатар істеп жүрген ііі әйелдерден байқаған жоқсыз ба
мені баламды ана жақтан алып кету керек баламды ол жаққа апару керек деген сияқты жұмыстан сұрану көп болады
қазіргі таңда бұрын бұрын сондай көп болатын
жаңағы мына кім бауырымыз айтып кетті бұрын әжелеріміз біздің жұмыс жасамаған үйде отырған тек қана он бала тәрбиелеп шығарды деп өтірік дұрыс емес
өйткені біздің қазақ ыыы осы әйел і әйел алғалы үйге келгелі оның жұмысы жетеді
өйткені сиырды кім сауады ыыы
жоқ енді жоқ ол жұмыс ол ол еңбек қой еңбек жұмыс
өйткені әжелеріміз аталарымыз ол кезде соғыстан кейінгі жағдай ол кісілердің мысалға көп үлкен кісілердің солардың сиырын сауған
ыыы кірін жуған мысалға бұрынғы заманда бұрынғы заманды айтатын болсақ
келе келе міне көзіміз ашылып білімді болып әйелдеріміз қазір жұмысқа шығып бұлардың да дәрежесі үлкейіп мінекей өзімізбен қатар ііі жаңағы көлік жүргізіп жатыр мысалға
ііі самолет жүргізіп жатыр мысалға үйде отыру керек мына неге отыру керек мына
тыңдаңыздаршы менің пікірімше үйде отырған әйелдің жұмысы байқалмайды ешқашанда иә байқалмайды байқалмайды иә үйде отырған иә
тек қана шынымен де кәдімгідей мансап қуған жұмысын көрсеткен әйелдер ол қашан да ортада да олар белсенді және де оларды құрмет етеді
сенің айтқан сөзіңе қарағанда сенің үйдегі шаруаң бағаланбай жатқан сияқты ғой
мен үйдегі шаруамен де осындағы шаруамның бәрін өте қатты
осы жерде динара динара ханым ыыы сізден сұрағым келгені міне ыыы егер жұмыста сөз естісе жұмыстан көңілсіз болып қайтса ол үйде де сол көңілсіздігін үйде де көрсетуі мүмкін бе әйел әрине
ііі егерде жұмыста стресс болып жатса иә кез келген адамнан сөз естіп жатса не үйдегі шаруасына үлгермей алмай не сырттағы шаруасына үлгере алмай жатса бұл ыыы бала тәрбиесіне кері әсерін тигізеді
бұл жерде біз ыыы ұлт болашағы туралы айтуымыз керек иә
жан жақты қарауымыз керек
ыыы әйел адам мүлдем жұмыс істесін немесе жұмыс істемесін деп қарамауымыз керек
әйел адам үйлестіре біледі кез келген нәрсені
қаласа егер өзім ізденіп білімімді жоғалтпайын деп қызыл дипломмен бітірген екі ііі жаңағы білімім бар біреуі маркетинг біреуі і бух учет
бізде мысалы бірнеше ііі мәдениеттер шатасып жатыр иә
былай қарап тұрсаң батыс жағында мысалы айтады көбі ііі жұмыс қуып кетті дейді сондай бір і не идеология бар
шығыс жағынан қарасаң шығыста әйелдер үйде отырады да бала шағасымен
ал бізде қазақстанда келіншектер әсіресе кәсіпкер келіншектер толып жатыр
бес баласы бар күйеуі бар бір бірақ ы өмір бақи сол жолдасымен тұрып жатқан
отырған әйел адам қажып кетеді иә күнделікті бір тірліктен
қайталана береді мысалға күнделікті үй шаруасы сол күнделікті қайталана бергеннен жиырма төрт сағат
сондықтан уақытын игеріп жатса баласы үлкейгенде жұмысқа да араласқан дұрыс деген бар
турникет деген ол бір минут кешіксең де бір секунд кешіксең де сен үлкен ы жаңағы президентке не обьяснительный жазасың
біз мысалы жаңағы түскі ас деп жатыр ғой
түскі асқа біз мен балама жаңағы контейнерлерге тамақ жазып дайындап кетемін
менің балам жауапкершілігі мол бала
ол өзінің уақытын біледі үйге кіреді тамағын ысытады жейді
сол жерін жинайды және сабағын оқып отырады
ал менің көршім үш баламен отырған оның балалары келеді де міне шешінгені былай мама мынаны тамақ бар ма
сыйламайды сыйламайды бұл жерде айналып келгенде кешкісін келемін
біз бір сағаттық иә бір сағаттық уақыт мен де бөлемін әкесі де бөледі екеуміз сабағын оқимыз бірақ сондай тиянақты
сұрай кетейін ііі бір сағат деген жеткілікті уақыт деп санайсыз ба
жоқ бір сағат біз тамаққа дейін мен келіп тамағымды ысытамын кешкі оған дейін мен бір қарап шығамын
мен білуімше сіздің үш ұлыңыз бар
жұмысқа да үлгересіз тәрбиелейсіз өзге адамдарға да өзіңіз кеңесіңізді бересіз иә мен қалай үлгересіз бәріне
ііі иә ол дұрыс айтасыз үш үш ұлым бар үйде
өзім бір жұмыста емес үш проектте жұмыс істеймін
ыыы сондықтан да волонтер ретінде де талай проектілерім бар
ы таңертең ұлдарым барады кішілерін ііі өте жақсы балабақшаға апарып тастаймын
сосын мен өте таңғалып отырған себебім мұнда ы өте көп майда сөздер көбейіп кетті
әйелдің таңертең тұрып шай кім береді кім жуады бүйтеді бұл нәрсе тіпті мынандай қоғамға шығармайтын нәрсе
әр әйел қыз болды ма ол үнсіз үнсіз таңертең тұрып шайын беру керек
бара ма жұмысқа бармай ма нәрсе емес иә оны әңгіме ретінде де тіпті кірін жуу үтіктеу баланы дайындау деген ол мінсіз болу керек
оған тіпті көз жұмып ол ұйықтаса да тұрса ол сенің отбасың жүргізе ы алып жүре алатындай әйел бола білу керек
ал одан егер энергия қалып жатса тіпті өкімет те қолдап отыр отырсаңыз отырыңыздар ақшасы бар кішкене болса да
егер одан да энергия қалыптасып қалып жатса онда жұмысқа шығып әйел адамның қоғамға деген ы көмегі болса ол үлкен үлкен нәрсе біз
ахмет сіз өзіңіз ыыы кездестірдіңіз бе үйде отырамын болды мен тек қана үйленсем тұрмысқа шықсам саған арманым үйде отырып сенің тек қана жағдайыңды жасаймын дейтін
ааа әзірге жаспын бірақ әзірге кездестірген жоқпын бірақ бәрі жұмыс жасайды жас болсаң нешедесің жиырмадамын жиырмадасың иә
сіз ііі сіз жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ы таңертең ыыы шай бермейді бірінші боянады содан шай беруге уақыт та венера
венера ханым ондай сөз қозғалмау керек дейді сіз қозғағаннан кейін өзіңіз бір куә болған ыыы бір оқиға болған шығар мүмкін иә
жайдан жай айтпайтын жеңгелеріңіз мүмкін иә әпкелерің қарындастарың дегендей ойлауға не себеп
боянуға көп уақыт кетеді де мысалы

аха сіз сол сізге проблема болып тұр ма қазіргі мәселе мына боянудағы мәселе емес
ахмет мен сізге үйленген кезде өзің ыыы дүниеге қызың келеді сол қызыңды оқытасың төрт бес жыл бойы содан кейін үйде отырасың деп өзің айтасың ба әкелік ретінде ақылыңды
үйіңе барып отырасың сенің міндетің сол күйеуіңді тек қана
жеке басына келген кезінде ер азаматтар мүлдем басқаша ойлайды
барлығы жабылып ахметке жабылып жатыр ахметке жауап беруге мұрша берсеңіздерші
ахмет дұрыс түсіне білсеңіз бұл ортада жүру мәдениеті әдемі болып жүру
мен боянған мен қазір барлықтарыңыз жабылыватқаннан кейін мен ахметке жаным ашып
олжас сіз жақтасыватсыз ба
қазақтың бір мақалы бар кешірсін ә
қазақтың мақалының бәрі тәрбие
семья көрмеген адамнан ақыл сұрама
одан сен ақыл сұрасаң білмейтін нәрсесін алжастырады деген
ашығын алып айтқанда сен қазір қазіргі жағдайда әйел адам отыру керек пе керек емес пе деген жалпы қыздарға
таңертең таңертең тұрып дедіңіз таңертең тұрып деді таңертең қашан көрдіңіз бесте тұрып алып әйелдің шай бергенін дұрыс па

мысалы менің ағам ыыы үйленгеннен кейін әйеліне ешқашан жұмыс жасатқан жоқ бір ұл бір қызы бар
әйел адамның жұмыс істеуіне мүлдем түбегейлі қарсы
өзі де сондай жауапты адам таңертең жұмысқа келеді обед уағында үйіне қайтады балаларына көңіл бөледі түсте жұмысқа келеді кеште қайтады
бір сәт сыртқа бұрылмайды тек қана отбасы
ал енді отбасына барсаң сондай бір мейірім жұмақ секілді жайнап тұр мысалы
бірақ бірақ олай болғанда елдің бәрі менің сол ағам секілді еркектердің бәрі солай емес қой
ал кейбір еркектер мысалы үйінде әйелін сөйтіп жасап отқанмен ыыы шынымен де әйелдері боянбай тек ыңғайлы киім киіп күйеуінің баласының жағдайын ойлап жүрген жүргенмен
бес жыл он жыл өткеннен кейін сырттағы оянған қыздан боянған қыздар тәтті деп сырттағы қыздарға да қарай бастауы мүмкін иә
сондықтан әйелдер тек қана отбасының жағдайы бала тәрбиесін реттеу керек
әрі қарай да өзінің ер ер азаматын өзінің шеңберінде ұстау үшін қоғаммен де араласу керек
жаңағы әйел адам мансап
менің менің өз ойым бала кішкентай кезінде әйел адам кішкене сабыр сақтап үйде отырса
иә одан кейін бала өсті ме ары қарай дамы
жұмысқа бар жұмыс істе қоғамға пайдаңды тигіз
мүлде мысалы жұмыс істеу мен мысалы осы уақытқа дейін жұмыс істеп келдім
бірақ ана екі кішкентай балама келгенде екеуі өсіп кетті екеуі кішкентай жолдасым айтты үйде отыра тұршы
бір төрт бес жыл үйде отыр уақытша
өйткені балалардың тәрбиесіне қазір көп көңіл бөлу керек
әйел адам жұмыс істеу керек пе ол өзінің құқығын қалай қорғайды
бұл турасында санаулы уақыттан кейін білетін боламыз арнамыздан алыстамаңыздар
бұл пендеміз ғой ток шоуы
енді мен ортаға сұрақ қойғым келіп отыр
осы жерде енді әйел і нәзік жандыларымыз өте көп
сіздер қалай ойлайсыздар ер азамат үшін ішіңдегі мен деген нәрсені мен деген жұмыс мысалы әйкен секілді жұмыс істеймін деген ыыы өзіңнің бір арманыңды таптаған дұрыс па
әйел адамдарға сұрақ ер азамат үшін ер азамат үшін қосылайық
дұрыс емес әрине
айтуға оңай аха айтуға оңай
бәріміз де идеал болып көрінгіміз келеді мхм
ыыы енді мен өмір бойы сол мектепте ііі таңертең кіріп і кешке шейін жүрсем де мектепке барлық ііі бар білгенімді бар ііі еңбегімді мектепке сіңіруге тырысып жүрген адаммын
жаңағы айтылып кеткен мансапқорлық туралы да оның да біраз жеріне дейін барған адаммын
ыыы оның өзінде де ортаның өзі адамды қалыптастырып шығарады
екінің бірі мысалға директор екінің бірі завуч емес
орта өзі тәрбиелеп шығарады
оның ортаның өзі керек етеді сол жерде жұмыс істеуге тура келеді
мен мына жерде кешіріңіз айтқым келіп отырғаны азаматтың мәселесі қазір мен соны айтайын дегенім сол
кейбір кездерде жаңа осындай динарға сұрақ қойылды
осы сол жақтағы барлық тіршілік үйдегі реніш барлығы үйге келіп ақтарылуы мүмкін бе деп
расында да ол да болады
менде де болды
сондай жағдайда менің жолдасым айтатын бұл жерде отырған сенің қол астыңдағы мұғалімдер емес кішкене ұмытшы деген жағдайлар болады
мен интернет парақтарын ақтара отырып иә бір әйелдердің бір сайтына көзім түсіп кетті
сол уақытта ыыы бір келіншек жазыпты енді күйеуім жұмыс жасамайды дейді жұмыс жасауға ынталанбайды тіптен дейді де үш баламыз бар дейді
амал жоқ мен ііі не мұғалім болып жұмыс жасаймын дейді де жалақым алпыс мың теңге дейді
жалақымыз ыыы зорға дегенде жетеді дейді де соны тіптен ұялмайды дейді
ер азамат ұялмайды дейді де күйеуім дейді де
тіптен ажырасқым келеді дейді де тек оған қалай жеткізетінімді білмеймін дейді де
мені ыыы әбден күйзеліске ұшырадым себебі жұмыс та жасап жатырмын төртінші баламды да бағып отырмын дейді де
оның қол аяғы балғадай дейді сап сау дейді де жұмыс жасағысы келмейді дейді
бұл жерде не істейміз
ер азамат жұмыс жасағысы келмейді
әйелінің өзінен сұрауы керек мүмкін ііі отбасындағы бір жағдай шығар
жоқ ондай қоғамда
белсенді әйелдердің өмірде көп болуының басты себебі еркек ер азаматтардың әлсіздігі деп ойлаймын
неменің көп болғаны
ер азаматтардың әлсіздігі жанұясын қамтамасыз ете алмағандығында
ер азаматтардың барлығына топырақ шашудың қажеті жоқ
мен де жұмыс істеп жүрмін бір деңгейде жұмыс істеп жүрміз сен мені қазір жалқау деп тұрсың ғой сен жалқау емес жалпы
і әрбір ер азамат біздің тек қана күйеуіміз ғана емес біздің өсіріп отырған балаларымыз да
ал сол балаларымыздың беделі жоғары жүзі жарқын болғанын әрбір ата ана қалайды
әйел ерге қарайды ер жерге қарайды деген болмаса екен деймін
ер азаматтар өзінің кеудесін соғып әйел адамға бір мінін көрсетпей нағыз ер азамат болуын ыыы қалайтындардың бірімін
тек артықшылықтарын айту керек қой
тәрбиенің жоқ тәрбие бере алмаған әке шешесі жастайынан үйретпеген
мына сүйреген сүйреген тазы сүйреген тазы түлкі алмас дейді қазақта ше
ол баланы кішкентай кезінен ұлыңды құлыңдай ұста деген
сол кезінен жаңағы баланы тәрбиеге үйретсе тіршілік жасауға үйретсе ақша табуды үйретсе соған жаңағы ыыы нені үйретсе
ответственность дейді ғой мына сен ертең семьяңды бағасың сен ертең бізді бағасың деп кішкентай кезінен үйреткен бала ешқашан жалқау болмайды
бірақ өкінішке орай біздің қоғамда қазір ондай жігіттер өте көп
жатып алып әйелінің тапқан ақшасын жеп жатқандар жетерлік
біз бағанадан бері айтып жатырмыз енді нақты қортынды
әйел адамға қандай жұмыс жасау керек
мен айтайын дегенім әйел адамдарға қандай жұмыс оның түрі жоқ қолыңнан келсе барлық жұмысқа да жасауға болады деп мен ойлаймын
біздегі бізде қазір ы әйелдердің арасында құрылыста кранмен жұмыс істейтін әйелдеріміз де бар вахтер әйелдеріміз бар
иә қолдан келсе барлық жұмыспен істейді
ал врачтар күнде шақырады әйелдер мысалы адамның өмірін құтқарып қалу керек болады
мысалы түн ортасында барады операция жасау керек болыватады мысалы үшін
иә мысалы иә мысалы заң саласында болады
түн ішінде қылмыс болады бару керек болады
криминалистер түн уақытында шақырады барады мысалы деймін де ммм
сондай сондай жағдай
енді менің меніңше ол үлгеріватса ол ешқандай да ол әйел адамға мынадай жұмыс жасау керек деген ондай ұғым шектеу болмау керек
қоғамға да жанұясына да өз ыыы пайдасын тигізу керек
отбасының ұйытқысы әйел адам
яғни үйде отырған адам болатын болса әйел адам болатын болса ііі кәсіпкерлікпен айналыссын өзінің ыңғайы келетін
жұмысқа ширатып арасында уақытын бөліп өзін қоғамға пайдасын тигізсін
ал егер де жұмысбасты әйел адам болса үнемі мен жұмыстамын деп отбасындағы бала тәрбиесін ұмытып кетпей ы уақытын үйлестірсін ііі
шектеулі уақытпен жұмыс істеген дұрыс деп ойлаймын
венера ханым сіз сіз келісетін шығарсыз
үйде отырған әйел қараңғы болады деген ол ыыы қате ұғым
иә әрине қате ұғым
егер адамның қазіргі уақытта кез келген жұмысты үйден шықпай ақ істеуге болады әрине
егер адам өзі негізі әйел адам қырық жанды ғой айлалы болады иә
ол бір тесіктен ақша таба алады
жай ғана ауадан ақша тіпті жаңағы иә сабыннан үрлеп ақша жасаватыр ғой адамдар
сондықтан да әйел адам оның ақша табу амалын табады
сонымен нақты нүкте қояйықшы
психо физиологиялық жағынан қабілеті келсе жұмыс істей берсін аха
айтарларыңыз бар ма қосылатындарыңыз
мына әйел адам жөнінен менің айтатыным
әйел отбасының берекесі отбасының бағы
былайша алып айтқанда бағана да көптеген мақалдар айтып жатыр ғой
әйел деген бір қолымен бала тербетеді бір қолымен әлемді тербетеді
мен бұдан кейінгі қыздарымызға келіндерімізге айтатыным ең басты ана болу бірінші шарт
ана болу бірінші шарт болғаннан кейін осы баланың өсіп жетілу уақыты ұзаса бір жыл екі жыл
осыны үйде отырып жақсылап бағып оның өсіп жетілуіне баланың организмінің толық болуына аналық мейірім бергені өте жақсы
ал одан кейін осы баласын жетілдіріп болғаннан кейін үйде отыра берген ол қызға да жаңағы келінімізге де онша дұрыс нәрсе емес
еліміздің жалпы ішкі өнімінің қырық пайызын әйел адамдар қамтып отыр
осыдан ақ белсенділікті бағамдаңыз
экоономикалық белсенділік жақсы ғой
бірақ отбасылық өмір бала тәрбиесі ұмыт қалмаса екен
сіздермен бірге болған пендеміз ғой ток шоуы
аман сау болыңыздар